Pigem ma lää kimmähe jõusaali, sell et <hesitation> mino meelest om hää, ku sa saat uma nigu kodokeskkonnast vällä, ku sa midägi tegemä nakkat. Ja pluss sääl ommaq egäsugudsõq massinaq kõik olõmah, midä sul või vähägi vaia minnäq.